ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोग करीब। पचास हजार साल पहले आएल रहल छे। डच खोज करता ने सोलह सौ छौ ईस्वी में। ऑस्ट्रेलिया में सबले पहले कदम रखल छे। सत्रह सौ अठासी में ऑस्ट्रेलिया बसे लगे छे। अठारह सौ इंकवन में ऑस्ट्रेलिया में सोने की। खोज होल रहे उन्नीस सौ एक में छह उपनिवेशों। को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र बने रहे छे।